Äj ispäkpa't algunos tiyä pu'tzyäpä, tujtzupä, yäkpä, popobä, tzapaspä yyy ti'yäkpa este jo'mtzyupä y mas no se, ijtu mas tityä'mpä pe nta't nä jamtzäjku, este ijtu ti'yäkpa cafepä yyyy ijtu anaranjatopä jeti jeti ja i ko'ak nyäyi mas.